Ny araky ny hevitrako aloha a karaza namana isan-karazany izany tsy oa tsy mety aloha zany amina fa namana amizao ange tsy azo antoka ny sasany, sasasasany ihany azo antoka amizany.